Mebɛpɛ dɛ menye me tamfo kɛse kɛse bɛtsena kyɛn dɛ ͻbɛka monko wͻ asaase kɛsei a obiara nnyi do. Siantsir nye dɛ, nyimpa sesa ntsi sɛ obi yɛ me tamfo kɛse dan ara mpo a, ogyina biribi a obesi do, obotum w'asesa mpo w'abɛyɛ mo dͻfo korakorakora na osiandɛ ͻno so yɛ nyimpa yi dze sɛ mokͻ ahokyer mu a, ͻwͻ mu dɛ ͻtan me dze nso ogyina ma mebɛyɛ ntsi obotum w'aboa me nso asaase kɛsei no do mobowu.